Masiŋ jeeyirɗo gollirta ko kod. Kala huunde yeeyeteede e nokku o tawate ina jogii niimoro mun bannge. So tawi a naatni ko njiɗɗa soodde ko tan, addan kod o holla coggu ngu. Ni woni aan naatna hen kaalis ma ñoƴƴa huunde nde njiɗɗa soodde nde, ni woni masiŋ o itta kaalis o, ni woni hokku ma huunde nde njiɗɗa nde.